स्वागत राज अमेरिका के पाक शैली में कई तरह के। बिनजन सामिल छे ये इरोप, विदेशी अमेरिका। अफरीका, लैटीन, अमेरिका, एसियाई प्रसान्त दीप। विशाई और कई अन्य संस्कृत और प्रमप्रा से प्रभावित छे। दुनिया के लगभरख हर तर शायद ही पहचानल जा सकत छे। अमेरिका बिनजन के छेतरिय विविधिता है अहोखच छे।